Ke'q kayij ri ak' ri ak'ker rno'j chinaq ri rxo'jwil si ki'kom neri'rom wi'j taq xkuj ka'yij ke ri ak' ki'mulilik xki'pe chqiij i xuq kee ki'qka'yij chinaq ri ixoq ki'tzuqwiik te'q ya xtka'yij ke ri ixoq wu kk'amaj ri ixiim puk q'aab' kmool kiib'chrrij qyaa kka'yij chi' ri ke ak' ke'kno'j chinaq ri kxo'jwiil mu chinaq ri ki'lwik.